اختار انه اعيش ف خيمة ف طبيعة خلابة وده طبعا علشان ده نوع من المغامرة وبحب انا المغامرات بتعلم الانسان حاجات كتير سواء نصطاد مثلا <hesitation> نشوف حيوانات جديدة ف الطبيعة ، تجربة جديدة وممتعة